ارے بھائی، سمجھانے کی کوشش کر، میں کتنی بار بولوں؟ تیرے کو میرا جواب ویسا ہی چلتا، لیکن ایک بار اور سوچ لینا، صرف ایک بار۔ ارے بھائی، ایک بار کیا، ہزار بار بھی پوچھ لے گا تو، میں جواب ویسا ہی دوں، میں بدلتا نہیں، میرا تیار، پھر تو سمجھنا یار۔ ایک بار تیرے لیے اچھا ہے۔ ارے ہاں بھائی، میرے لیے اچھا ہے، لیکن کیا کروں میں، میرے نصیب کا، میں میرے پرش نہیں بول سکروں۔ رہے بھائی، فیلحال جو میں سوچا وہی چھے۔ ارے یارو، تم سمجھ رہے نہیں یارو میری بات کو، تم میری بات کو سمجھو، سمجھ کے، آرام سے، ٹھنڈے دماغ سے، بڑھ کے سمجھو۔ ارے مکی کی نہیں ہونا، رہے بھائی، میں نہیں سوچتا ٹھنڈے دماغ سے، میرا بیجہ آخری پھر ہے بھائی۔ اب چل جا، تو خالی پھر پچھڑا پچھڑا مار دوں گا، میں پریشانی۔ ارے جان دے بھائی، تو آخری گرم ہو جانا، جا جا، تیرے کو چھوڑ دے رہا ہوں، اب تو جا اپنے حال پر جی لے۔